Ny fahaiza-manao tokony hananan'ny sefo mpahay mahandro agnatin'ny trano fisakafoanana raiky zany e da voalohany mila mahay mahandro i sefo igny. Faharoa manarakaraka an'izay mila manana fahaiza <hesitation> fanatanjahan-tena, fahaiza-manao ny fandrindrana sy ny fanatanjahan-tena zany. Faharoa manaraka an'izay mila mahay <hesitation> mifampiresaky. Ary fahatelo mila mahay manavao.